پاستا ډېر ډولونه لري، چی سپېګېټي او ماکاروني یی ډیر عام دی او هرځای پیداکیږی سپېګېټي اوږده، نری پاستا ده، چې اکثره د ساس سره خوړل کېږي. ماکاروني کوچنۍ ګردی پاستا ده، چی کوشنیان یې ډېره خوښوي. پاستا عموماً د اوبو او مالګې سره جوش کېږي، بیا ساس ورسره ګډوي. ډیره ساده او اسانه ده او هرځای اماده کیدلای سی